موضوع الأشباح مؤمن فيه من - من جانب إنك ممكن تتخيل بعض الأشياء أو ممكن برضو تظهر تظهر بعض الأشياء بسبب الجن وطبعاً هذا مذكور يعني ذا مذكور في كثير من الكتب <hesitation> ناس تؤمن فيه وفيه ناس ما تؤمن فيه كن أظن بعض الكاميرات صورت بعض الاشياء مثل كذا <hesitation> غير كذا إنت لو في معتقد بالنسبة لك فإنت راح تشوفه